Épices tiako ampesena amin'ny faritra amin'ny zao tontolo zao a: karan'ny carry, poavra, <hesitation> sakarivo, de tongolo lay, de vanille, de cannelle, <hesitation> jirofo.